بما انه لازم انتضر ثلاث ساعات لحد ما يجي القطار، اني راح لهذيج الحديقة اتمشى ضوي، بعدين اروح للسوبرماركيت الي هو قريب من هناك اخذلي بعض الأشياء الضرورية الي اني احتاجهم هسة لأن ايي- رايدة اي- اجيب هواية اشياء للبيت، و بعدين راح اجي هنا للقطار.